Poo'inirga suumaare, kuutinirnga- kuutiniraynga e hiite arannde e nga woodi fanka, e nga woodi poo'inirɗum heater to nder. So hiite ngenɗon to nge warii sey nge waylita fanka ɗum nge foo'ina poo'inirgel ngel, fanka dibboo henndu.